בַּל-נִסְבַּה לִיַא אֶל-חֻקּוּמַּאת חַאסְּה תְּווַאזֵן בֵּין אֶל-נּוּמוּ אֶל-אִקְתִּסַאדִי וְאֶל-חִפַּאẓ עַל אֶל-בִּיְאָה. אֶל-נּוּמוּ אֶל-אִקְתִּסַאדִי מְהִים בַּשּׁ נַאס יַלְקָאוּ חֲדָם וְאֶל-חַיַاة תִּתְחַסֵּן, וְלָקִין אִלָּא תְהַנָּאוּ בְּזַאף פִי אֶל-בִּיְאָה גַּ'אדִי נְעִישוּ מְשַׁاكِل כְּבִירָה בְּחַאל תְּלוּת וּתַגְ'יר אֶל-מְנָאח לִי קַיַּאֶתֵּר עַל סְחַתְנָא וְעַל אֶל-מַסְתַקְבַּל דְיַאל וְלָדְנַא, יַעְנִי חַאסּ אֶל-חֻקּוּמַּאת יְדִירוּ סִיַאסָאת דְּזְכִיָּה קַתְסַעֵד אֶקְתִסַאד בִּטְרִיקַה מֻסְתַדָּמָה בְּלָא מַיַזְרוּ טְבִיעָה, הָכֵּן יְכוֹל נְעִישוּ פִי עָלַם נְדִיף וּבְנַפְס אֶל-וַקְת אִקְתִסַאדִי קָוִי.